<noise> pus konde su'ua lupa ringji pus tudem de pus kauk latsau mas kutsa'au es es pun mole mole rapu re mas kutsa'au por ke rapu rapu re lem matsjau mole kon maei de pakas ngupjei por ke rapu re kua lutsech por rapu re kutsa'au y si kua mas bumang natsjau pus kua manaei de rapu kara pakas matu'jul maiñ rapu ngja kua laei latsjau ngja ktsa'au pe rapu bupje maiñ de lem maiñ zanahoria y papas rapu bupje pu ne niñja xi'iui pu papas lembe laseiñ ke rapu la'u l'eje xiki ke ra'ua ngul'ue y y rapu re bupje y rapu re kua manatsjau re re kich'ijiñ rapu re rapu re mas kutsa'au y de kua mananjau pus cuando kutse pus es kipiai, kipiai rapu maiñ bien ktsa'au y y si mut kupa es ljau ku'uaus pus ku'uaus kunji maiñ <noise> ni pep <noise> kader <noise> mas batsjau <noise> cuando su'ua <noise> lupa lupa ringji y rapu re kunji limiñ kara bueno karat rajuik se batsjau rajuik lja'at talun pero de mas kutsa'au es mjiung, mjiung talung kinjial kalatsau rapu re mas kutsa'au es rapu re kauk lanun. <noise>